So haala metti haalaama, saatuji kulle aduna ɗe fu ndentan metta neɗɗo ana waɗa, ɗundu ana wara e hakkille mun. So a tampi, ana sabinbina ɗun. So tawii sakiraaɓe maaɗa ɓe ngonduɗa ɓee paamataama du ana waɗa ɗun.